Diku baloas lo tas ta so na koper dale so na supaya rapi ma barisi so, na badu no lopo a diku man anana fo boso na'a mamanak. Diku lopo no badu so na pa'an pake karet supaya anana. Te metema ta pa'an pake karet fo langgenggela so na nakase'e ma na'a mamanak.